Haa nsaa kalamuta noole bare allah la daa feŋoo aduŋ naa abe looriŋ na abe looriŋ woola amaŋ bori abe looriŋ ha mfanaŋ ŋan jee ayee jikoo be daamin mbaa aŋoorintaale woto niŋ barma feŋ mii yaa maa anaa altaa diŋoola kaatimaal le yiroo dool bijee niŋ yaa sapu faŋo akaa ŋaa jiioo boŋdi.